Mebɛpɛ dɛ mɛtsena wiadze a fi biara nnyim kyen dɛ mɛtsena wiadze a ohia nnyi m'. Ɔnam dɛ fi yɛ adze a ɔdze ɔhaw bebree dze brɛ nyimpa na ne honamdua nye abɔdze nkaa ne nyinaa. Sɛ minya wiadze a fi nye basabasa biara nnyi mu a ɔno bɔboa m'asetsena kyɛn dɛ mɛtsena dza ohia biara nnyi mu.